Xapoh neco, inun mocuitia xapoh porque neco ica inu tehoun. quemeh tehoun, tajaholtiyah, ica inun tajaholtia, oun, oun neco. quemeh to, tososouauah, tlahtlapohpoacah, quipahpoacah, plotohten. ica inun xapih, tlahtla, tlahtla, qui, qui, qui, qui quipohpouah. nochi plotohten, tatapahmeh, ca inun, ca inun xapoh, nestoreve. para quipocasqueh tusqueh, potioh, para yetlah quemeh, cameyon. quipohpouah o quiaholtiyah, tochichiuan, queno tiquimaholtiyah Xapoh servireve para tlin mach, tlin mach, ica inun tososouauah. tlapahpoacah, quipoacah tatapahmeh, plotohten, quipoacah potioh. tlayehtec pa to, pa con tehuan tajaholtiyah, noyihqui quipahpoacah. tus inun xapoh, para tli mach, cup, ticuparouah tehuan, tehuan. quemeh te tlocameh, tehuan ticuparouah para tajaholtisqueh, para. tajaholtiyah u yehua tososouauan, para tlahtlapapoacah, ya inun servirevi. xapoh para nochi inun, aviesas siempre i xapo para tochon, porque. tichontisqueh tlomo tocoporusqueh inun, para. inun nochi, tipahpuasque tomouon, tajaholtiyah, totatapahoun. tlin mach, para tlin mach servirevi xapoh, pa nochi inun. cuporeveh